Näq ütliq, et ku näq kasvõi ütte pini haugahust viil kuuldvaq, sis kutsusõq õkva politsei kohalõ. Ja ku tuu ka ei avidaq, sis ku- kutsvaq eläjäkaitsõ kohalõ.